Ema ema sin gaci ovɛ mu ba ovɛ emu so vɛ nɛ a we avɛɛ anje zɛ kuma awe elimba anje zɛ amma botama amɛk ema en je kata nanci bayan enny enyi enum evaa kama ona ana no onet na ka ze mwe anak eme, amek <hesitation> embi se ke vica ba onɛɛ ka ba ze o dauda enga waa ka ba tere embi to eme nyi egya onaama ma sa na kpaa na ka gwai sa ma na iri agaa anje awɛi sa na lɛn clen nan na jama eme ke we emaa ba emake muk ange ma no zoo na ka zɛ embe sai onum ŋɔɔnɔ ona ama, maa nyi ba nyiba aika onetɔ eni ka ba zɛ ka zɛ onetɔ waa zhat ove sai ema zhuru teke enasara ema na yaa ema ne gyep sen je ya ayama amma ema se ke ba emu mu na in a re egya sama anek. enge ke ba sai ele ne ba za enge ke ba sin egap ona ama ma zhuru doŋ okap onetɔ ma zhuru doŋ aa embi ya kamr owɛɛ na wɛɛ owɛci ashe owɛi na disi go ave embi se ve embai enjee? Sai ema zhuru ma laca onyi. sama sen vica ba ede onase eman je tɛ vɛɛ to eyabo ma na ele ne ba ovɛɛ ku data ma ema na ema ŋke zhuru shaŋ ka mu ekpoto, emu so kante vɛɛ afu ma je no kpe na fu ma je okpotoro amma eme amɛk ema <hesitation> a fu ma vi ba ede ana sa ka vi ba ba eni na ka vi zɛ si eme nmkpede no onet onɔɔnɔ ba ka go vɛ eceka ewɛrɛnfu no onetɔ eme nmkpetɛɛ. to anna teke ona ana ce ge ele ku ze kɔ ove ecɛ ka ewerenfu ame nukpede domin su tama eyu vɛɛ a ba vica na ma dege awaa evaru na dyo ba zeeme nmkpede na we ocece ba ka ga su taba ze ba inde embi se kpaa kenan na aya ma, kamin nan ona ama kaa ba makpu ema ede awaa evanu a vica ba, sa ze na anyi ba sa ka fu ma je ma sa na zɛ na nyi so egya ema, eman se ne kpusu ema sen kpaa na awɛci ma, sa ki kpusu na ewɛci <hesitation> ema sen kpaa ne aweii ma shine ee agirigbo agirigbo amma ende emu su gyep emu so nyina ne enyankpa eme azoko ku we agirigbo amma emu su nyima ende anet waa go amma emu su vɛɛ agirigbo to eme amɛko ema ne hisi bwoma agirigbo so sai aya ma ku ma ecuna niɛ kɔ eme amɛko waa tot agirigbo nu kpe a waa totiri anje <hesitation> a gongoni nasara.